Jo haju pinsatu a chistu assai voti. Criju ca unu di li primi posti ca putissi mustrari fussi lu munti vicinu a la città, picchì accussì putissi spiegari la forma di la città e accuminciari cu spiegari la storia di la forma e di lu nomu. Appressu, na passiata pi lu munti pi gustari qualchi specialità locali. Appressu, na passiata pi la città, chi havi assai posti ntirissanti di taliari, comu la turri ca pari sia una di li costruzioni chiù antichi ca avemu.